الماده المفضله عندي في المدرسه كانت هي اللغه الانجليزيه حيث اللغه الانجليزيه كنت ملم بها بزاف وكانت عزيزة علي وكنت باغي نتعلمها